Pensannu a lu misi d'aprili mi veni in menti lu durmiri. Infatti lu proverbiu dici: Aprili è duci durmiri. Li jurnati vannu ssennu chiù càudi e chiù longhi, la natura si risbigghia e veni la gana di dòrmiri chiossai.